Iyaa oo unene onghalamwenyo ngee oweitale oina omashongo nohandi lombwele ovanhu vahapu kutya ame eshi handi tyapula shiwa monghalamwenyo yange okukala yoo ndina omwenyo nohandi pandula kutya etyapulo longhalamwenyo iwa ohandi lipandula shaashi nghina oupyakadi washa kolutu lange ngee otashiya poilyo yolutu ondina eemadi dange dopavali omesho ange eeweteko omatwi ange otaapwiikine nonghee ohanditi kutya tangi shaashi kandina ounghundi oyo unene onghalamwenyo handi tyapula kutya ondina onghalamwenyo iwa idulife eenghalamwenyo dovanhu vakwao naikwao oyo handi tyapula oyoyo kutya ondina oshiwana shili konima yange shili kombuda yange moukwatya omukutya paluko lange apa ndalukilwa ondalukilwa tatekulu wange ou adala adala meme haufanwa kutya o abraham ame handi mukwatakanifa nee nombibeli ombibeli ohaipopi kutya abraham okwali xee yoshiwana nonghee ohandi tale neekutya ngenge ndinasha meenyala dange ile ndamonasha ile ndinasha momadilaadilo omouluvi shoku yandja noku topolelafana ohandi shiyandje ndamanguluka aame yoo xekulu yoshiwan no- no- no nohandi kala ndahafa shaashi pakudalwa aame onghelo kumeme nonghee ondatala kutya ondadalwa namwameme ovakulunhu vahapu vena yoo ounona ovo handi ufana kutya ovatekulu vange Nounene ohandi tyapula ngenge ndaya nande okeumbo pefimbo eli loitufi yomatango manene ohandi kala ndili nande omo- mo memumbo handi iyaa ohandi kala nee ndili ngaha una ngenge ndayi keumbo ohandii nee nande omokatala ndee haikufa elapi ame handi nangala nohashipenge nee ehafo komutima nondjungu kutya mboli ame ee ondadalwa novanhu shaashi ovatekulu vange aveshe ohaveya nee ndee talondakanange kombuda aako ou otalyata kokaulu ou otanane ou otatumbu nohashipenge nee kutya onghalamwenyo yange oiwa unene shaashi kwaame ohanditi kutya ava aatekulu vange otaatyapula onghalamwenyo yatatekulu wavo manga eli momwenyo shaashi kokudjako oo tateulu inatu vahangako maala omanga ndina ovatekulu vange taalondakanange taatyapula notaa kala pamwe naame vatulilangeko omahokololo kutya opolupale uuna kwatoka notaati kutya tatekulu tulombwela kutya owaputuka ngahelipi oshike shekweeta ukalonge poilonga apa uli paife oshike ovanhu vekufimanekela ohandikala nee ndahafa unene nohandi tyapula unene komapulo nohandi kala nduudite etumba ouna handi vanyamukula shoo osho efimbo limwe nokuli ohandi dimbuluka oo ee shimwe hashipenge ehafo kutya onghalamwenyo yange oili nawa otohange omutekulu woye omumwanyokokadona omumwanyokomati Ngeenge tiipopi kutya oye lyelye otati kutya aaye ame omumwaina womumati winya halongo koradio oovene ukale inohafa omunhu ngee tiipopi otiipopi ndee tawedako yoo natango edina loye omunhu womomukunda tati aaye ame ondadja komukunda kwinya kwadja omumati winya halongo koradio penipeni nohashikupe neekutya kutya monghalamwenyo kunasha shokuyandja ndadiniokutumbula kutya oshimaliwa kunasha omaliko kunasha iikutu kunasha osho ngoo vahapu haadulu okukala vatala kutya omunhu ngeenge mutu ouna nande oshimaliwa ile otuwa oye eli monghalamwenyo ili nawa maala kwaame ohandimono kutya omanga ndihenasha oinima imwepo maala natango ovanhu ovekufimaneka ovanhu ovatala kutya ouna oshilonga kombada yeenghalamwenyo davo omunhu otati kutya aaye ondina ohango ondahala ukawilikilenge ohango yange aaye ame ondahala ukaninge oshinghumbi shange shoshikulunhu aaye wani amee nghishi kutya shonumba ohashiningwa ngahelipi omunhu teya kwoove umwe otati aaye fyee mohombo yetu katuli nawa nomoholike wange ove toti nee ame inandihombola ondishi kutya nande inohombola oto dulu okukala wapange omayele elinawa shaashi vakwetu nyee ohamuyandje ngoo omayele elinawa ohatu kala ngoo hatu mupwiikine noshayela nee kutya ohotyapula nee kutya oho mboli onghalamwenyo yange Oina ongushu onghalamwenyo yange oinaoshilonga onghalamwenyo yange oyatambulwako nonghee ondina ehafo komutima nonda nyakukwa nohandi katopolelafana nakeshe oo taka pumwa evatelo lange shaashi eshi handi ningi ondeshipewa omaano naame nandi shiyandje yoo omaano shayela kutya ohandi pandula handiti iyaloo omwene ame aame lyee yalye mokati kovanhu aveshe ndikale ndili ngaha ondadja peni ndikale ndafimanekwa nokovanhu ava ndatala kutya ou numba wongadi ee inapumbwa okukala afimanekange shoo osho nee hashi eta kutya ehafo ohali kala nee lili komutima nande kala ngoo una oupyakadi ihandi wiipula vali shaashi oupyakadi oundina ohandi tale kutya mboli oupyakadi wanafangwa shaashi okuna omaupyakadi ahapu molwo vanhu aava taveya pwoove tavati kutya onda pumbwa omayele oye shonumba shongadi wani mukwetu ee nandi ninge ngahelipi oyo nee oinima imwe hayeeta yoo ehafo nenyanyu monghalamwenyo yange